Ialan̈a amy koran̈a tekonolôzy io dônko amiziô sarotsarotra e! Fa fôtiny izikoa misy havan-ten̈a marary ôhatra lavitry be an̈y ke fa telafôny edy ilain̈a malakilaky. Avy eo koa misy raha ilaiten̈a efa amy telefôny edy izahavan̈a oe aia tan̈y misy raha karàha ty karàha ty, de sarotrarotro lalan̈a amin̈any io.